Tafiditsy anatin'ny toera mafana i Royaume-Uni io fe somary malefadefaky nohon'ny Bruxelle avao koa ny toetrandro agny. Da ny toetrandro isanandro ny temperature isanandro amindreo agny onze degré cerissiuce eo fa laha mandeha à Bruxelle agny da n oeuf degré cerissiuce izay zany ro temperature iainan'olo agny andavanandro. A Landre agny koa aa, somary tsy de misy ora lotry koa gnagny mety eo mandritsiny telo ambin'ny dimampolo minitra eo anatin'ny iray volana izay avao ro misy ora a Landre agny.